Aguku iichi kabitha mweni hata timeke hohosi thiakichwa kundebhiwa tacha tarichi tikulolie kuew kiho kanan haki kole kuarume kijo taikaa ho kole kwendia maimba kwa thikumbila, nguku ichi mweni kabitha wakwe anchimthaidi kole there mwani tericha mweni akamuihea tacha tiku lo lile lu kuendie kijo taricha. Akacha maluunge there mweni taricha lakini mweni akamiecha tacha tikulolie ku kuliendarie kijo kana hai hata kole nkwashigha iichinja nirahisi iivwana kwathubu ikeho wala ikaricheya mana ikuichi. Yachaho kwaghenda kwaivwara kwaku mbili matha kwaghenda kwaivwara akacha ndaangi there mweri tairikia tho taricha. Lakini mweni akamriecha tacha tukilollie kwa kole kwenchie kijo kwa tikumbila kuraendie tukolola ho tuiivuke kacha mdu theremweni taricha hata kole nkwashinga iichinja ni rahithi iivwara mana ikagharieyo, wala ikaricheyo maana ikuichi ikamvahho kwaivwana mana ikagharieyo kole kwandie maimba kwaikumbila kole kwaendie bathimduungi there mweni tairikiato taricha.